Mi yiɗae mi ñaama ñaaminda lesdi Mali, bana ñaaminda ɗum ɗum noddirta maafe e tagine, ndemboo jolofrais, ɗum ɗum hawtanta kaɗɗe e jinja.